Mas kipia sabor este, kachi ahwiak en el molcajete, <hesitation> porque pano de licuadora pano kuechtik, <hesitation> pano kuechtik wan nin molcajete, kachi welik molcajete, <hesitation> tikuis se taquito, se motlaxkalitoh, tikwelilis. <hesitation> Tla sekineki para ka welik makisa este sekitlayamania, <hesitation> kualtzin yoksi, entonce sekitlewatza n picante seco, sekitlewatza ka comalito, wan sekitehtesi, sekitelalilia n istatzintl, sekitlalilia agua hervida, tla agua noso atl tlaposonk, <hesitation> ayekmo wel no nitlapowa porque nopilwah yekmo tlapowah kion <hesitation> <noise> omexti, kemah omexti, <hesitation> kakahuatl tikiliah kakahual seki sekipixka sekikixtilia n cáscara wan kema seki. Seki tzoyonia ika n aceite o seki seki tlewatza pan komal, pan komal, entos sekitehtesi neli ka licua- ka licuadora, <hesitation> wan se sekitzoyonia, <hesitation> sekitzoyonia ke kisa bien rico, <hesitation> y es comida, es comida, <hesitation> ka metlatl, igual pues no kisa ya welik, por eso nikilia ya de natural todo tikuahkeh antes <noise> y yehon pue ke tan- tzihtzin techchikawa, porque cosas naturales mochiwaya, tla pan arbolitos o se solar terreno, mochiwaya mucha verdura, pero como manon ayakmo tle, yakmo tle, pero cosas naturales ixwaya, tikuaya yehon de manon, manon nikpensarowa yehon este techmaka mas valor, <hesitation> per químicos nochi kitlaliliah este abono. <hesitation> Yehon kipantia contaminado, <hesitation> contaminado pos este pos manon ka- kanah kitokah pero aikanah kineki mochiwas, tikiliah ik mexicano chile cera, chile cera, ora este chile serano tikiliah chiltepin, <hesitation> muy rico, <hesitation> kchiwas chilmotito pues este sekitlewatza pan komal, <hesitation> tla mochiwa miak sekiwika plaza, <hesitation> tla mochiwa pokitos pos sekikua nomas para cocina, para se ichan para se kikuas, <hesitation> kokok, <hesitation> pero sekikixtilia semilla, <hesitation> iwan oksepa sekixinia, según tla sekabonarowa maske mas mochiwa, <noise> <hesitation> sekatenderos para mochiwas se fruta. <hesitation> <noise>